<noise> yala ndithun tangi' xrujaia depende de je na na chujni che'be so xraxrangi u xraxra xon o cosa ela yuba xinenela lo queo a xenana a xro xruin ko xayea xraxengi pero chuni thingo ko xraxengi le chuba nixi. <noise>